Nkyɛ dɛ - nka mɛpɛ dɛ me -medze nkrato mom bɔkɔ mede sɛ- mɛ- mɛsɛɛnde "message" de nkrato bɔkɔ aber a metsintsim osiandɛ sɛ mefrɛ nyimpa na menye no kasa nnyɛ obia na mpɛn pii koraa ibotum nye no akasa. Obi wɔ hɔ a efɛr n'enyim, ɛna mpɛn pii no so bi wɔ hɔ ber a ebɛfrɛ nyimpa n' na ɔwɔ ehyiam bi ase a dɛm aber no orunntum nnye wo nkasa naaso "message" na ede maa no a nka dɛm nyimpa no obotum ɔakenkaan na oeyi w'ano. Ɔyɛ asɛm a no ho hia papaapa a nyimpa nara hu wo "message" na ɛde ama no na a nara ankasa wie mpo a ɔbɛfrɛ wo na ɔnye wo akasa.